La kuro’ xen júu kie e fá’tá’ jmýy’ üü e jmⱥⱥ rá’ jnáá’ jmyy’ my üü e kieráá’ re fáá’ra jö nɇ jnáá’ dsa jmíi jmⱥⱥrá’ jmýy’ myn üü la ku xen e re káá’ my jmý’ ejö fáá’ra’ xin üü jmý’ e jö jmⱥⱥra’ la ku üü e kie’ la ku xen üü kiee’ my töö, e faa´ra’ jö e xin üü ree’ e ká’ta’ la ku ta jmí’ lɇ mo e e káá’náá’mre fáá’ra e dse kuɇn e kiera’ e re lɇ la’ e kiela’ üü kö’ káá’náá’ kiä’ my jmý’ reee’ e jö re fáá’ra jö e fa’ jmó tá’ xó, xó kiä’ üü ree’ jmóó tá’ e re faára jö la re lɇ <hesitation> e e jmⱥⱥ rá’ kiä’ náá’ üü i jmaará’ kiä’ kö’ jmóó tá’ üü kiä’ too’ kö’ e üü too’ jmóóta´’ üü kiä’ my mó’ jmóó tá’ my mo’ i kie’ jmóó tá’ üü kiä’ my jolin kö’ ejö xin üü jolin, la’ re lɇ xin ejö e jmⱥⱥrá’ e tyy jnáá’ kierá’ jóo juyy dsa jmii, kiee jnáá’ dsa jmíi la’ ty í’ kieera’ e ty náá’ kiéraá’ la’ e xin jmýy’ <hesitation> jmýy’ my üü ro’ e nɇ ‘nɇɇ’ e dse kuɇn kiä’ e jmⱥⱥ ráá’ e kierá’ e my üü la jóo’ dse uán ka juy e bii üü’.